Allora, eh bella domanda eh pecchè è semp un discorso molto relativo, ne- nel senso. <hesitation> Innanzitutto dipende come m' scet, ceh se m' scet nu poc chiù tardi teng voglia 'e m' fa 'na colazione bella salata, arò m' magn na bella fell 'e pizz, un calzone, nu panin napulitan. <hesitation> Sì soprattutto, o' panin napulitan. <hesitation> 'Na cosa ch- che proprj non può mai mancare, che magn insalata, magn dolci, magn stran, magn cines, è semp 'o cafè. Pecchè appen m' scet, se nun m' vev 'nu cafè, sinceramente è come si nun miett benzin dint 'o motor, ceh nun part. Nun c' sta nient 'a fa, è comm 'a batteria dà mij, 'o caricabatterie co 'e cav. <hesitation> Però vi dico 'a verità poj dipende, se tipo sto nu poc chiù trist m' magn doje o tre brioche cu 'a Nutella, pecchè 'm piacciono proprj assaj 'a me. Comm 'e fa, comm 'a fann cà 'a Surrient, 'a brioche cu 'a Nutella è mondiale. <hesitation> Però vi dico 'a verità può capitare pure che nun facc proprj colazione e quindi 'a colazione preferita mia è 'o pranzo. Tipo 'na bella carbonara, 'na bella cos. Basta ch' è semp accumpagnat dò cafè. Se è accompagnat dò cafè è semp 'a meglio cos. Però io generalmente l'unica cosa ca nun bev è 'o latte. Ca nun nun m' piacc proprj e i biscotti pecchè 'a matin nun m' piac. No ij, la mia colazione preferita sincerament nu bellu cafè, nu bellu panin napulitan, chill ch' 'o salame, formagg, cos. Sti cos accussì, oppure pur 'na bella baguette Per esempio 'o panin prosciutto crudo e muzzarell. So molto 'na persona che và ngopp 'o salat. Però nun c'sta 'na legge, <hesitation> 'na legge scientifica 'ca ij dic vogl chest, vogl chell, o vogl chellat. Generalment è semp coccos 'e salat. Pò pot' capità ca m' lascio cu 'a guagliona eccetera e là inizio 'a mangià dolce ca' pala. Però generalmente è semp 'na cos salata. Poj il mio preferito in assoluto è 'o panin napulitan, o 'o panin prosciutto crudo e muzzarell e 'o cafè. Chest è chell ca' m' magn. Poj pò capità se sto a dieta, <hesitation> chell nun m' piace, ma mi- mia mamma magn 'o latte 'e soia cu ch' 'e biscott chillillà ca' nun sann 'e nient. Però sì generalmente a me m' piac sta cos accussì. Sincerament 'o salat, vag semp ngopp 'o salat. Cosa mi piace mangià in generale? Qualcosa di salato, chell ch' è è. Pur 'a pizz, bast che è salat, cu 'o cafè, è strano come abbinamento 'o sacc, però nun c' pozz fa niente. Allor c' mettimm pur nu bicchier 'e acqua frizzante ja. Pecchè m' piace l'acqua frizzante. Comunque chest magn.